ما وجدت ثلاثة ساعات في يومي أستطيع أن أقرأ بها القرآن وأن أتعبد إلى ربي سأفعل، وإن وجدت أن أتعلم كتبا في حديس أو في التفسير سأفعل وسألجأ إلى أحد سيعلمني هذا.